Unŋ diwilin we dé ii ttúur njali ma mmegesiwi, ii ttúur njali ma bimegesbi, we gí gimegesim béede, ii ttúur njali ma bimegesbi <noise> Blúfat be, be ungóbi góbe bjéeŋ bee bi ungóbi, ndu ugóbi bjéeŋ ma, unanbi túd byaati flóogun, unan bijayi, ndu ujayi usów unanbi unan yaanti nfínta ma, unanbi dagí han bsoli mo giir. Ndu udagbi han bsoli ma giir unanbi ruŋ, ndu uruŋbi usów un ŧilabi, undéedebi ndu udéebi, uyaanti nguunji ma, uan yaanti ŧuŧugimbi ma, unan nŧila nguunji ma, uwosa unwosa nguunji ma uñaani fis wédi ma uwosani nguunji ma, unan lúfi ŧuŧugi wéle, glúfi ge we gí wi, untúbi túm a bsiili ma hatíde. Uti ruuŋaan, ndu uruŋiwi hani uyaa biléebirre. Waabo, wi ma uwosatibe nguunji bembe weewi, unjiiŋa gjoole, hanu uyali ma ɓéf, wee wi waa gga haja, uga súula a ŧuŧigi wéle, uga ñangir ñangir, ngi ŧuunŧi yoo, umada wi túmna a bbéñuwar. Uga wi batí ngi fjatí, ugawi babí ngi fjatí han wi dan jéti blúfat, ndi wee usów mo, hanu ulúb mo ŧuŧugi ma undúba tu, uyaawi habe. Unŋóodi hatíde ŋatin wédi wembele uwostibe nguunji ma, wi ma wi utúm a gileer ma, unan jédi ŧuŧugi wembe utúm agileer ma ugu baɓari gga ɓéf.